هلّأ عنّا سؤال هون عم بي إلنا، ما هو المُهم أن تتعل- تعلمه عن الشّخص قبل الزواج منّو؟ فيه أمور كتيرة لازم تعرفا عن الشّخص منها عامّة ومنها خاصّة. هلّأ الأمور العامّة واللّي بتكون ظاهرة للعيان مسلاً عمرو، <hesitation> دينو، إنتمائو، <hesitation> شو بيشتغل، شو متعلّم، مين عيلتو، شو البيئة اللّي ربي فيها، شو ظروف حياتو الشّخصيّة، لأنّو مُمكن الإنسان إذا تربّى بظروف عائليّة صعبة هيدا ينعكس على شخصيتو. هلّأ هيدي الأمور العامّة اللّي نعرفا شو بيشتغل، شو دارس، <hesitation> وين ساكن، وإذا عندو بيت للسّكن، هيدي الأمور عامّة. هلّئ الأمور التّانية اللّي خاصّة ما فيك تعرفا بدّك تعرفا حتى تعيش معو وتعاشرو أو تتعرّف عليه عن أرُب، هل هو إنسان كزّاب؟ هل هوّ إنسان خائن؟ هل هوّ إنسان ما عندو آفّة إجتماعيّة مسلاً؟ ما بيتعاطى مخدّرات، ما بي- بيتعاطى كحول. ما <hesitation> بيكون متل ما بي ئولوا عنّا نِسونجي، هيدي أمور كمان بدنا نعرفا عن الشّخص. هلّأ في شغلات ما فيك تعرفا عن الشّخص إلّا لتعيش معو بي ألب البيت، عن طِباعو، عن نفسيتو، إذا كان نمرود، إذا كان لئيم، إذا كان خبيس، إذا كان عصبي بالبيت، هيدي الأمور ما بتئدر تعرفا الّا ما بس تتعاشر الشّخص. بس طبعاً في عنّا فترة خطبة بي هالفترة الخطبة منئدر نكتشف ستّين بالميّة من شخصيته.